ଆପନା ମୋ ଯେ ଇତତେ ଚୀନ ଔର ପାନି ପାଗ ଵିସର କିଛୀ ବତ ଠୀପାରୀ ହଲୀ କେ? ଇତି ଭାରତ ଔର ପଡସୀ ଦିଶ୍ର ଚାଇନା ଵିେ ଚାଇନାନ ଡଈ ପାଗ କୀ ପରଜ ଜା ଜାଏଚ୍ଯ ଯେଫନ। ଅଗା ବିଭାନ ହମାଦା କଜଂ ଅଗର ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇ ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ ପଡତ କରତା ହୈ, ଆପକୋ ଇପନେ।